Zaho rehefa andeha hagnano vakansy any Siberia a de mitondra lamba mafana zaho voalohany ndrindra satria mangasiaka be agny aminà gilasy, de sy mainsy mitondra satroka ba zaho, gant, kiraro le tegna mafana, botte be de mitondra fagnafody koa zaho mba hiomanako sao de tratran'ny tazo, gripa de mila miomagna aminà drap mafana koa.